Ho xhona xaná un daxhitoná hititiná, dii ihó na ku tikuiti zanahoria ihó nruxhi ti nu kuii un dakena no kuina tedakená hi takuii tida kuin, kaxhina tidakena dakena ñi'í kodontodona ta dakaninona toda xhitona hó ño duku nguana, té xhina tinú xhión ini ho dakena tiniún iin kidi, te na yo'ó yokoti te dani anti a xa'a yo'ó tité kodontongona ti nruya'á no kuiina xadakena nrutenruté ya'á huajillo no kuina ná yudokuininá xakadanguana té kodo nrodona dakandanaté dakenaté dukunati te ta inina xakana tidin.